هالسؤال مُعقد، بس فيه ناس يعتقدون إنهم يقدرون يؤثرون على مصائرهم من خلال اختياراتهم وأفعالهم. يعني، القرارات اللي نتخذها تقدر تغير مجرى حياتنا. وفيه ناس يؤمنون بالقدر، يشوفون إن فيه أشياء مكتوبة ومكتملة. في النهاية، كل واحد له وجهة نظره وتجربته.